Ai i angofonô io zany raha ohatra ka tianô tsy haratra izy a dia reva manapaka ananjy anô a dia tsy tsara zany izy io raha ohatra ka tonga dia tapahina hatramin'ny fotony be. Fa raha ohatra ka hoe atônô am fotony be dia lasa manimba anle amin'ny morony igny dia miteraka aminy tagnanô igny kôa maratra.